Ti iko siín chrínki inta na kja̱xin nti chóxini ri nti kóche na kja̱xin nti koche ntí sínkánki inta na nkojin sin na nti ichꞌe sin ixra̱ a tsé sin ri koche na kja̱xin nti nchechján sin na inie sin na tꞌe̱na nkojín sin ri koche na nchechján sin nieko sin ri familia kuènté sin a kja̱xin ri koche na chóxin cada nkojnkoni nkexrín nti síte ri koche e na kja̱xin ri chrínkí inta na sítjinkánkí nti turtòga̱ tor turtòga na kja̱xin nti tsé sin na takitsjenkí sin na nchekjin sin na jnkojíni na chóxini na nkojin ni na chóntani na tꞌe̱nani ri ko tjinkánki ntaa chóxini ri turtóga na kja̱xin tꞌe̱nani ri chjaséni nchekꞌini chjintáse̱n chjintáse̱n na kja̱xin nkojín sin itsé sin ri iko a ná na̱xa̱ ntsíntsí ri iko a na nchekji sin na kja̱xin siín ri chrínki inta siín nti pulpo na kja̱xin nti nkojin gente na kja̱xin nti itsé sin na kja̱xin nchechján sin na ñe sin na chóxini ri nti nkojíni na chóxini ri iko a kja̱xin siín nti delfi delfin siín kja̱xin tjinkánki chrínki inta na kja̱xin nti nkojíni na chóxini na tjini nti nkojín ri nti ti mar na tꞌi nkojín sin na tꞌikon sin nkexrin nti siín ri iko tjinkánki inta ti delfin na kja̱xin nti nkojín na kja̱xin tjasin sin nti nkojín nti evento na kja̱xin ntaha siín ri nti iko a na nkojín na nchexroan sin nkexrín. Nti tsítan ri ko a na kja̱xin chrínki inta na siín nti siín ri chrínki inta na siín kja̱xin nti, ti chrínki nta na kja̱xin sínkankí kja̱xin nti chóxinii ri camaron na kja̱xin sínkánki nta na kja̱xin taha na ti ko a na kja̱xin itse gente na kjaxin nchechján sin kja̱xin nkojín sin na nkojíni na tꞌe̱nani na inieni kja̱xin na kja̱xin tjinkánki nta nchóhña nti nchóhña ko tjinkánki nta kja̱xin siín nti siín kja̱xin hasta nti estrella estrella de mar nchekꞌin sin kja̱xin na kja̱xin táha siín ntaha na tiiko a na kja̱xin chrínkí nta tjinkánkí na o̱ chrítaón ri nta a siín na kja̱xin nti siín nti diferente tipo ri nti koche jjj siín koche de colores tsixroni nchóhña nti tꞌikoni ri a vece nti nkojín sin tji̱ sin nkojín ri siín ri koche tjinkánkí nti inta mé tóxin a la siín diferente ri tsjehe ri koche na kja̱xin siín ntii chrínkí nta siín nchóhña nti iko por ejemplo kja̱xin siín hasta tiburón tjinkánki inta tiburón yéhye na hasta taha na iye hasta nti istjé kilo chónta ri nti iko a na kja̱xin nti nkojín gente na kja̱xin nti tji ri tjinkánki ri inta na tꞌikon ri iko a na chóxin sin nkexrín síte na nkejiéxi yéyexin na. Ti nti yexín na nkojín sin na kja̱xin takitsjenki sin tsítse sin na tsakitsjenkí sin na ndáchro sin kixin iye ri ko a ti tiburón a na ko tanto kja̱xin siín nti nchóhña nti tipo ri iko tjinkánki inta hasta siín nkojín nti tipo nti nchekꞌin sin nti kaballo de mar chro sin na kja̱xin siín chrínkinta tjinkánki kja̱xin nchóhña nti nchóhña nti diferente ko siín na kja̱xin ri nti iko a na chóhani pero nti kja̱xin nti nkojín ri nti nkehe nchexroani na tꞌikoni nkexrín siín ri ko tjinkánkí nta na kja̱xin nti tahana na siín kja̱xin nti.